أول شي نغسل الرز بماء بارد عشان نتخلص من النشا، وبعدين نحط الرز في جدر مع موية، ونسبة نصف كوب أرز مع كوبين موية، ونشغل النار على حرارة عالية، ولما يغلي نخفف النار، ونغطي الجدر، ونتركه ينضج من حوالي خمسة عشر إلى عشرين دجيجة، ولما يستوي نتركه خمس دجايج بدون ما نفتح الغطا، وبعدين نجلبه بالشوكة وصحتين.